Kom tët's botëp je'e yë të'ëts po'otë jedun tyum, ko'om tët's kuenda'atëp neyb wat's myak idëp tët's je'e yë tyumbë të'ëts po'otë.